افضل نصيحة تلقيتها على الاطلاق في حياتي كامل هي ابداء الجري عندما نصحوني بان اخرج لاجري وندير الفوتنق تاعي صباحا احلى نصيحة واحسن نصيحة ويعني نشكر الناس الي اعطتمي تلك النصيحة